सामान मा जू धूल हूदी वे थै साफ कनू कने सबसे पैली तम सूखा कपडा से धूल झडदा छा फिर एक गिलू कपडा पाणी निरमा पाणी से साफ करदा। और हम बैक्यूम क्लीनर से भी धूल मिट्टी साफ कै सकदा व